پرینتر یو چاپونکي دستګاه ده چې د متن او د تصویر د چاپ دنده په غاړه لري. <hesitation> پرینترونه عموماً تور او سپین او یا هم رنګه وي، دوی د کار د پاره کارتریج یا هم تونر ته اړتیا لري. <hesitation> هر پرینتر په بیل ډول کار کوي، د بیلګې په ډول لایزري تور او سپین پرینتر د یوه فوتو کاپي د ماشین په ډول عمل کوي.